Kalo piso cukur itu manfaat bae sakali lai kalo seng ada jangankan jenggot, rambut, leher, sampe bulu-bulu lai pasti baku piso cukur ini par biking tamba rapi yang cuman di muka tapi di bagian samua apalagi kalo mau pigi acara-acara yang acara-acara penting bagitu musti katong harus rapi to biar tamba pede-pede bagitu jadi piso cukur itu penting par akang menjaga katong pung kerapian dan katong pung penampilan par pigi-pigi di acara pe acara-acara penting pasangannya piso cukur tu seng cuman par kas rapi-rapi tapi king badang barsi <noise> misalnya kalo mau per pigi mandi katong bisa pake piso cukur dolo to par kasi barsi. Bulu-bulu jenggot ka abis itu mandi rasa rasa rasa-kaya segar-segar sajo-sajo bagitu jadi seng akang hanya sekedar par gaya tapi mar kebersihan juga katong harus jaga kalo di ambon biasa biasa kalo laki-laki dong suka kumpul di luar sambil cukur-cukur jenggot ini kaya macam kebiasaan kase rileks bagitu sambil <noise> sambil dong bacarita-bacarita beba bebas atau dong bahas carita-carita lucu ka jadi piso cukur itu bisa jadi kaya biking suasana tambah ramai kaya lagi bakumpul deng basuda-sudara tamang-tamang tarus untuk parampuang juga bisa pake piso cukur par kas rapi rambut, bulu-bulu tangan, kaki poko nya piso cukur ini seng cuman par laki-laki tapi. Perempuan juga bisa manfaatkan biar lebih pede deng diri sendiri bagitu to jadi alat kecil ini penting par sa.